Andra areky ze, ariva taminy zin̈y, fa ariva ariva nisy ôlôn̈o areky zen̈y nandeha. Nandeha tan̈atiny mahiziky, kay miahiahy zen̈y mpiambin̈y areky ity, nahita iraha io fôtony nan̈ino? Ôlo tsiaro fa hitany zen̈y olo io. Avô karà navozo zen̈y izy tsô fo andeha an̈ano raha tsy manjary, andeha andeha angalatra zen̈y olo io.